Vosa varo sisiusa aveiovere ra avepa ruipapa vio vere, varao oara uvuipai ra vuivui verapape. Ra airepe evara vara varoara. Avaiovere eisi ukova, aveva uko gurupava ra varaia vara, tovo iovere. Ra omo vuivui vera, tovoiovere ora sopua aia vara sopuivere varoara uearo piesa. Vosa ruipaio vere, ra aveia, veke vara ogata iovere, ra voari raga vara sisiu ruipa ukova ragaia. Ra vara rupu pie, parivere, vara sopu paoro, ora vara uorosipaoro. Ari vosa omo vuivui verapa ora kopikopi verapa, ra pakete kaeri vere voa vara sisiupasa. Vore ovusa, ouirovu vuta ia iouve, ra vara roro-iori vereita ra varava kereu vere, eisire kepa, vara tavasa, iroiroia, vouva ravireo, roropare. Ra tavapiro vere, ra uara uerari, vara vikosa oapaiare, vore osa vira ia tuvero.